ནག་ཆ་གི་ཐོ་པ་ཟོ་བའི་གབ་སུ། ཨོ་ཌི་ནང་ས་ན་ཧ་དི་ཆུ། མང་པོ་ཕེ་ཟ་ཕ་དོི་ཨིནས། ཐ་དེ་ནང་ཟེ་དི་ཆུ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། གོ་ཐང་པོ་ནག་ཆ་གི་ཆག་དོ་ན་ལེ་ཨ་ཀར་ཕེ་ཏ། གས་སི་ཧུ་སི་ཕེ་ཏ་མེ་ཏི་མ་རིས་གོ་གའ་། དེ་ལས་བེ་ན་གི་ཁ་ལ་དོ་ཤམ་གི་ཁ་ལ། དི་ཆུ་མང་པོ་ལུག་ཏེ་གི་ནག་ཆ་གི་། ཤབ་ཇི་ནང་ཕེ་ཟ་ཕ་དོི་ཨིནས།